E visiky da mah- agnisan'e biby mahay miharamonina zany indreo satria indreo zany efa managny i lehibendreo de igny lehibendreo igny evao zany gn'arahindreo igny e mibaiko andreo de indreo moa koa nefa efa samy mana gn'anzara asandreo misy e sagnany zany da natokany hitadia sakafo hitadia hagniny hoagniny, misy koa e sagnany manamboatry tragno, da misy e sagnany miaro e fahavalo hiditry andragno.